Bu o'z mehnatim va jamoa yordamining natijasi. Men har doim o'z ishiga sadoqatli bo'lishga intilaman. Jamoa bilan yaxshi munosabatlar har doim foyda keltiradi.